Yee esente, mazima zirareeta amashemeregwa, ahakuba wootiine esente, tihiine ekira tihine tihiine mbwenu nk'oku orasa kweyamba. Esente, oragura ebyokudya, esente oze mwigwariro, esente oreeberere bataahi baawe, esente nangwa waayenda oraza n'aheeru oyeye o- o- oshemeregwe na bagyenzi baawe. Kandi ekindi wootiine esente, tihiine abanywani aborabona so ndatekyereza esente zirareeta okushemeregwa. Hati eginsi ei tirimu, omuntu weena yaateine esente, areebwa areebwa completely batari ba- ba- bamuronde abure habw'obworo bweye, konka woine esente buryomwe weena ekyaro kirakuronda, abanyabuzaare bakuronde, eminywani abanywani bakuronde, abanyamukago boona ekyaro kyona ti- turikuza owaananka, omushiija wa nanka ya aine nk'esente, ara aine nk'abagyenyi bingi muuka konka reka zimuhweho, <laughs> barakuronda, bararonda ahi yaabure. Ninga nk'omuntu ya yaayaabiire aine esente akagwara, honashi tarafeera n'omunju aburi abuzigwe ow'okumureeba ahakuba baka baramwendaho esente so nyowe ndateekyereeza ngu esente ziraareeta okushemeregwa.